Amaziina g'emweezi murukiga, emyeezi ikumi neibiri zirashangwa mumwaaka gumwe, ogwokubanza baragweeta biruuru hazeho katambuga, katumba, nyenkoma, hazaho kyabahezi, kahingo, hakurateho nyarugwe, hazeho kicuraasi, hazeho kamena, kashwa, museenene, nogwiikumi nagumwe habwokugira ngu okwiikumi nakumwe haraba harimu eseenene, ogurashembayo baragweeta muziimbeezi, guri ogwikumi nebiri harigwe oguramarayo omwaaka, ago nigo maziina gemyeezi ezi orashanga mumwaaka omurukiga.